Аввалан рангҳои рангинкамонро дар хотир меорем. Ранги сурх, оринҷӣ, зард, сабз, кабуди осмонӣ, кабуди торик ва нилгӯн. Акнун ба ин рангҳо гул мегуям. Ба ранги сурх гули садбарг. Ба оринҷӣ дар хотирам нест. Зард гули офтобпараст. Ба ранги сабз факат баргҳои гулҳо мешавад. Ба кабуд як навъи гул буд гипсофила. Ба нилгӯн бошад гули бунафш.